पैंगुइन जू च सर्दियों मा अपड शरीर मा गर्मी बणानो थै। अपडी मोटी चमडी और पंखो सहारा लिंदो। अर एक दूशरो समूह मा चलदा सहारा लीणू थै। चिपकी चिपकी ज्यां से गर्मी बणी रैंदी।